بحس فكرة إنو البلدان دايما بتشوف م حاجات ف الفضاء دي حاجة جميلة جدا لإنه بتسهل ع الحاجات ف الارض يعني اوريدي في مشاكل ف الارض كتير بالعكس بقى ان هو ممكن يشوفو الحاجات ف الفضاء ويستكشفو الفضاء وممكن يلاقو حاجات ف الفضاء ممكن تفيد الأرض بحاجة ف أنا مع جدا ان هما يستكشفو فالفضاء وبرضه حل مشاكل ف الارض بس كده كده الارض مشاكلها كتير